am South Korea ni hamɓe ma ɓe ɗo mari al'ada maɓɓe ɗuɗɗum ,ɓe ɗo mari al'adaji sosai, amma al'ada ɓe andiri ɓe be mai un hanjum un ɓe ɗon samɗina mauɗo sosai, to a mauɗo ni ɓe hokke te mangu ma, kala ɓingel pat ɗo samɗina mauɗo ko yaya mun bo ɓe ɗo wata ɓe ɗo mari kare fere je al'ada maɓɓe watata ba ha to leuru timmi, kokuma to nduɓu timmi, kokuma to ɓe waɗai ɓangal, ko inde ɓe ɗo viya kare mai hambulk <hesitation> bo wo'di al'ada ɓe fe're to ɓe watta to ɓe ittai kare nyamdu ngese maɓɓe, ittan un se ɓe samɗina mauɓe maɓɓe, ɓe ɗo viya ɗum harvest festival maɓɓe. Sannan hamɓe un bo watta producing e waɗata TV LG be anything LG, bo hamɓe un watta fijirde tykondo, <hesitation> fijirde bana ɗaba nonnon un fijirde mai va'i, bo ɗon mari al'ada fe're je gimi gimi sosai, ɓe dinga yimugo wo'di gimol gimi maɓɓe je ɓe ɓuri yiɗugo ɓe ɗon viya ɗum pansoni.